Je'e po'ot pë jue je'e ku'u tyuy dyaxë ayo'oy komatyë nyaka tuy, je'e xëkopë pues jantën yan jadun y yë tëch pojpë pues tëchk yëdun ayoy nyaka tëchkë.